Jokkondir yiɓɓe e caɗeele ngam sabu, miɗo njiddaade nder temperature ngal ɗum waawataa kadi ngam waɗtude pants ɗee. Njidi pants ngal e bismila sabu nguurndam. Walla jokkondir iron ngal e sabu so tawii njillataa njiddude e siki. Njiddaade kaŋko he pants ngal ɗum njiddude nder sabu ɗiɗi, ko ngam njiddaade kaŋko ndaarayde.